America ni chamungrok kwbangma kwbangma hukumu tei amchaini chamungrokni bisingtwi wngwi tongo. Manui chamung hai burger hot dog tei thwngjak chikon wngkha borokrok belai kheno hamjakgo. Phiya American ni chamung aboni slai kwbangma wngwi thango. South wngkha barbecue biskut tei thwngjak hachwk hai khe kwchangma chamungni bagwi sijak. Salka salka o klam chowder lobster roll tei bagels rwjago. Midwest wngkha kwplaisa kwchang pizza mai kwchang tei chamung hai khe khakchangma chámungni bagwi mung gwnang. Salkhwlai twima o kwtal hamya wngnai chamungrok jephru avocado toast twijlangni chamung tei fusion chamung. US o Tex Mex ni borokrokni hamjakma tacos tei nachos hai khebo tongo. Bini tongmungrokni melting pot bai Americani chamung jotoni thani mungsa swk rwjago.